﻿Kuako jae mopeti jaenungavi cosinape yaiporuva, yandepuere vaera yayoe opaete mbae yaiporugue yakaruyae, ani cosinape ñanoigue ikiague, kuape yayoe plato yayoe pipe, vaso, kuchara opaete mbae nunga yaiporu poru cosinapepeva ipere yayoe pipe, kua mopeti tembiporu ikavigueva lavavagilla jei supeva <hesitation> jaeko oipotata ñanoi jokua aguiye vaera yande mbae reta yaiporugue ikia opita jukurai ipuere vaera piareñavo yayoe vaera pipe